اجدم هواية عندي هي هواية الكتابة انا كنت نكتب زمان -لما كنت صغير- كنت نكتب في الـ- جصص و حاجاتك وتوا ابديت نطور من روحي وبديت نكتب روايات ونكتب <hesitation> كتب اكثر، الان عندي عشر كتب انى كتبتهم <hesitation> جبل فترة قصيرة فلهذا الكتابة هي اجدم هواية متاع هانئه